Al'ada gimi be womarde, yarugo mbal, be njarateedam. Himbe lesdi mai yidi mbal masin, ngam mbal kanjum on njarateedam je be buri yidugo daga ndotti en mabbe, derke en mabbe bikkoi mabbe be roobe mabbe pat do yara mbal ngam do vela be.